yu'u kuaka'in iso ndɨ nañi tandɨ'ɨ yoo eneru, febreru, marzu, abril, mayu, juñu, juliu, agosto, setiembre, otubre, noviembre, diciembre yoo eneru tyi kɨvɨ kuiya chaa kuu ta sa'a‑ndi viko nu ndɨ'vɨ nu nu nducha kuiya cha'ñi‑ndi ndɨvɨ cha'ñi‑chi kuchí nu ndɨ cha kuia sa'a‑chi viko chachi‑chi pastel tyi nducha kuia tandɨ'ɨ yukuan chio viko chio viko yuku ya'a nu oko ndya yoo eneru sa'a‑chi viko yuku ya'a cha'an ñɨvɨ viko viko ndyoo‑chi ta yukuan sa'a‑chi viko chio baile xiko‑chi boletu cha'an ñɨvɨ tɨcha'a ñɨvɨ vityi tuku chíñi‑chi kata'an‑chi nu cha'an‑chi baile ta vityin nu ndɨ'ɨ van ta vityi vachi yoo febreru tuku febreru sa'a tuku‑chi sa'a tuku‑ndi iyo viko kui'na ka'an‑chi viko kui'na iyo tɨtye'e iyo kui'na iyo kuɨñɨ iyo ina tɨcha'a‑chi yaa xiñi tumi ka'an‑chi ñuu ma ya. Ta vityin ndɨ'ɨ yukuan chakachi‑chi xita ve'e akale cha'an‑chi chatɨcha'a‑chi ve'e‑ra cha'an‑chi sa'a sɨɨ‑chi chi'i‑chi cerveza cha'mi‑chi inu ndya ra‑cha'nu ndya‑chi natu'un‑chi ta yukuan yɨ'ɨ‑chi viko viko kui'na nañichi sa'a‑ndi ta yukuan yoo marzu tuku kɨvɨ chio viko tuku chio viko kuariya kua'an ñɨvɨ kutyiñu sa'a‑chi viko cha'a‑chi xu'un tyi koo viko ñuu‑chi cha'a‑chi ta chio baile tuku takuan sa'a‑chi ñuu ya ta'an yoo takuan ta'an iyo baile cha'an‑chi baile chio viko baile chaka'an‑chi uñi ndya yoo tu'va koo marzu viko kuariya ta ndɨ'ɨ sa'a‑chi baile van chi'i xindɨkɨ ka'ndɨ kavetye yɨ'ɨ‑chi ve'e ñu'u sa'a velu sútu misa dsa'a‑ra na <hesitation> na chio baile cha'an kohundu ora yɨ'ɨ tu kohondu ñuu ka'ndɨ toro ka'ndɨ saka'ndɨ‑chi ñu'u tyaki tandɨ'ɨ ma sa'a sɨɨ‑chi viko ta yukuan tuku iyo ku'a sa'a tuku ra‑iku tyiñu iyo viko sa'a tuku ra‑kuu tyiñu cha'a‑chi obra natyi'i‑chi ityi karu ityi cha'a‑chi ve'e skuela. Cha'a‑chi ve'e salon ta yukuan ndɨ'ɨ yukuan ta cha sa'a‑chi viko ki'in‑chi ñɨvɨ tyuku'va cha'an‑chi chandye'e‑chi ki'in‑chi velu sútu saku‑ií ve'e skuela nu naku'va‑chi obra chaku‑ií ve'e ityi karu chaku‑ií indya ndɨ sa'a maa‑chi kua'an‑chi kuanaku'a‑chi obra cha'an velu sútu chi'in‑chi ta yoo mayu kɨvɨ nachá savi kuu ma u'un nachá savi o uchi o nu cha'un mayu nachá savi ndɨ'ɨ yukuan chaka'ndya‑chi ku'ú kua'an‑chi kuaka'ndya‑chi ku'ú nu kɨ'ɨ itu ndɨ kan'dya‑chi ku'ú nu kɨ'ɨ itu kua'an‑chi kuaka'mi‑chi chiin ndɨ'ɨ kayu chiin van kuakɨ'vɨ‑chi tachi‑chi kuakɨ'vɨ ñu'un‑chi nduku‑chi musu kutachi itu tachi‑chi itu kua'an ña'a kuandyaka‑chi xita kachi‑chi nu yɨ'ɨ‑chi satyiñu‑chi tachi‑chi ta kuu iin vitya ta kua'an‑chi takuan kuandyaka‑chi xita tyi kua'a tachi‑chi tachi‑chi uñi ndoo kumi ndoo u'un ndoo tachi‑chi itu ñuu ya ta yukuan ndɨ'ɨ sa'a‑chi itu van ndɨ'ɨ tyi'i‑chi itu kua'an kɨ'vɨ yúku cha'a‑tun tu kua maña‑ña ku'u kɨ'vɨ yúku itya kɨ'vɨ yúku kuloso kɨ'vɨ tandɨ'ɨ ma cha'a yúku cha'a itu‑ndi kɨ'vɨ abono cha'a‑tun tu nu chaku lyo'o‑tun na kua'nu‑tɨ tandɨ'ɨ yukuan yoo mayu van vachi juniu viko. Ñatuvi kost kua'a nanduku tuku‑chi chii‑ndi viko kuiya viko boda sa'a‑chi kɨvɨ takuan ta takuan ta cha'a‑ndi sa'a‑chi viko ityi nuu kuki'in‑chi chii‑ndi ndɨ'ɨ kuki'in‑chi chii‑ndi chaa kɨvɨ ku'un‑ndi yɨnda'a‑ndi cha‑ka'an‑chi o xu'un ku'a‑ndi o regalu cha‑kuu chi boda ku'a‑ndi chii noviu chaa‑ndi viko noviu kɨ'vɨ chachi‑ndi xita chachi‑ndi chi'i‑ndi ndyavichin sacha‑chi ndutya ko'o‑ndi ndɨ yukuan ta kɨ'vɨ‑chi ticha'a‑tɨ kɨ'vɨ‑chi ta ndɨ'ɨ ya chaa viko kɨvɨ jun julio ka'an‑chi va keta randyi'i skuela nduku‑chi xindutya‑chi chanaki'in xindutya‑chi tutú keta‑chi foto nakó viko nu nachá randyi'i keta skuela ndɨ'ɨ yukuan chaa yoo tuku oko ndya yoo diecinueve ndya yoo kicha'a ñɨvɨ sɨkɨ‑chi pelota fut viko hndyau ka'an‑chi ma ta kɨ'vɨ‑chi sɨkɨ‑chi pelota nu diecinueve veinte ta kɨ'vɨ‑chi sɨkɨ‑chi ta chaa tuku oko uu ndya yoo kicha'a tuku ra‑yɨɨ sɨkɨ baske oko uñi ndya yoo kicha'a tuku‑chi sɨkɨ‑chi baske oko kumi sɨkɨ‑chi ta chaa oko u'un ma yoo julio. Chio baile ka'nu kichi payasu kichi tandɨ'ɨ kuariya ñuu kichi‑chi sasɨɨ‑chi viko ndyoo santiago ka'an‑chi ñuu ya tandɨ'ɨ ticha'a‑chi yɨ'ɨ mosika yɨ'ɨ tandɨ'ɨ ñɨvɨ ndiso tyiñu kuaria kichi sa'a‑chi viko yɨnda‑chi kavetye‑chi yɨnda'a‑chi cerveza‑chi vee‑chi viko hndyau ka'an‑chi ndɨ'ɨ chio yukuan chio baile ñuu kichi payasu sasɨɨ‑ra sɨkɨ‑ra chi randyi'i vityi chio baile ka'ndɨ toro ka'ndɨ sa'a‑chi viko oko u'un ndya yoo juliu ndɨ'ɨ oko u'un ndya yoo juliu tuvi oko iñu ndya yoo juliu sɨkɨ sto'o kata'an loko sto'o sɨkɨ‑tɨ yɨ'ɨ ñɨvɨ ndye'e‑chi vachi ñɨvɨ viko tandɨ'ɨ kuaria vachi viko kɨvɨ oko iñu ndya yoo julyu kichi ndye'e‑chi nu sɨkɨ sto'o chíñi‑chi kata'an‑chi nu vee‑chi viko kɨvɨ oko ucha ndya yoo juliu chiyo nu chinu kɨtɨ chinu kɨtɨ sakaná‑tɨ ñi'i‑tɨ xu'un ñi'i ñɨvɨ xu'un yoso‑chi kɨtɨ chinu‑chi sakunu‑chi kɨtɨ tandɨ'ɨ yukuan oko ucha ndya yoo ma sɨkɨ kɨtɨ vachi oko uña ndya yoo julyu sɨkɨ xindɨkɨ. Chio sɨkɨ tɨcha'a xindɨkɨ ña chio payasu chio yaa chio chax kachio chio kakuchio chio iyo chakuchi randyi'i iyo cha yɨ'ɨ randyi'i trampolin ña iyo kanandava‑chi sɨkɨ‑chi viko ta ñɨvɨ tyi ndye'e‑chi viko nu sɨkɨ toro nu sɨkɨ nukanakava ñɨvɨ yoo‑chi sɨkaná yoo‑chi kanakava ta yukuan ndye'e ñɨvɨ kɨvɨ oko uña ta kɨvɨ oko ɨɨn ndɨ'ɨ viko chíñi rachiñi kua'a van ndɨ'ɨ ndɨ'ɨ chio viko chíñi loko‑chi kɨvɨ ndɨ'ɨ yukuan ta chaa tuku yoo agosto natɨɨn‑chi sɨvɨ randyi'i cha'an skuela ndɨ'vɨ‑chi skuela kuandye'e‑chi yoo‑chi mastru ita'an‑chi yoo chi'in ta chanaki'in‑chi boleta randyi'i cha‑chi firma nu kua'an‑chi ndɨ'ɨ cha'a‑chi firma ma natyi'i tuku‑chi tutu se'e‑chi kua'an‑chi kuatava‑chi copia ta kuanaku'va‑chi chi mastru ta kuaka'an ma mastru na kɨvɨ kuanako skuela chaa kɨvɨ nakó skuela yoo agosto va chandyaka‑chi randyi'i kuandye'e‑chi kuañi'i‑chi soo kuañi'i‑chi libru kua ka'vi‑chi kuañi'i‑chi soo uñiforme kuañi'i‑chi takɨvɨ yoo tuku setiembre kɨvɨ viko bandera kuu. Saꞌa‑chi chio america chio reyna saꞌa‑chi viko veꞌe america chiꞌi xindɨkɨ chiꞌi ndɨvɨ iyo ñiyɨvɨ satyaki iyo vestido kaꞌnu ñuꞌu america ndɨꞌɨ saꞌa‑chi viko veꞌe america kuaꞌa‑chi kakanuu‑chi ityi karu kanacha‑chi sɨvɨ ra‑ichindya tyiñu chakunaꞌa ta yukuan kanachaa ñiyɨvɨ kuaꞌan ityi karu yɨꞌndaꞌa‑chi ñuꞌu boꞌlo kuaꞌa‑chi ityi karu ndɨꞌɨ kuaꞌan‑chi ityi karu kuanuꞌu‑chi tichi veꞌe salon chata‑chi yaa chata‑chi nandɨꞌɨ maa yaa kaꞌan mastru chii‑chi ta tɨchaꞌa‑chi ña sasɨ randɨꞌɨ yɨꞌɨ‑chi chuveꞌe salon kuaꞌin viko kɨvɨ setiempre van kɨvɨ yaꞌa bandera ta kɨvɨ otubre kɨvɨ chaꞌnu‑chi niñɨ kɨvɨ tachi‑chi ña‑chaꞌnu‑chi niñɨ ñavaꞌa‑ka chaa kaꞌan‑chi tyiꞌi‑chi ndutyi chitu‑chi nuu kɨꞌɨ ndutyi kuaꞌan‑chi kuanatɨꞌvɨ‑chi viiñia vaꞌa‑ña natɨꞌvɨ‑chi nuu kɨꞌɨ ndutyi tyi liꞌi loko tua ta kuaꞌan‑chi chaꞌmi‑chi tandɨꞌɨ chañi tandɨꞌɨ yutun vachi nakañiꞌi‑chi nuu kuakɨꞌɨ ndutyi xiꞌna‑ka yuku tyiꞌi‑chi ta kɨꞌvɨ ndutyi ta ndɨꞌɨ kɨꞌvɨ yuku van kuata‑chi‑chi kuanduku‑chi musu tachi ndutyi ndɨꞌɨ ndutyi tachi‑chi kuakɨꞌvɨ‑chi. <noise>